Reeza kam kuugal mum kanngal woni, ngam taƴa, ngam taƴaa kuujeeji, ngam helña peɗeeli, reeza a naftiraay-ɗum taƴaa kefaa kelñaa ngaɗaa kuujeeji luttuɗi ɗuuɗɗi.